Ishga ketayotib noutbook yoki ish uchun zarur bo'lgan hujjatlar, telefon, hamyon, kalitlar <hesitation> shaxsiy hujjatlar va ehtimol tushlik qutisini olib ketaman.